अगर मय काम दार हौ कहेसे मय काम करन जान पेति जे समान अपन संग लैके जाय सकत हौ । जैसे कि लेप्टप कामके ताँहि आवश्यक समाग्रि और प्रोग्राम के समान मय अपन संग लैजा सकत हौ ऐसी करके मय अपन संग फोन लैजा सकत हौ । काहे कि आवश्यक व्यक्तिसे सम्पकर्क करन ताँहि आवश्य पड सकत हए । एेसी करके मय कापि और कलम लैजा सकत हौ का हे कि महात्वपुर्ण नोट बनान ताँहि या जे चिज आवश्यक्ता पडसकत हए । एेसी करके मय पानीकी बोटल अपन संग लैजा सकत हौ । कहेकी पानी कि बोतलसे मिर प्यास मिटाए सकत हए । ऐसी करके मय अपन संग हेड फोन फिर लैजा सकत हौ कहेकि अन्य कामसे मिर ध्यानके न भटकापा बए ध्यान केन्द्रित करन ताँहि मय प्रयोग कर सकत हौ । एसि करके मय और समान फिर लैजा सकत हौ चस्मा भव झोला भव जे समान मय अपन संग लैजा सकत हौ ।